Üna volta sun sürtìa 'd ca sensa le scarpe, sun sürtìa cun le ciabatte chë dovru ënt e ca e sun muntà ën machina e l'ai guidà fin al travai e pöi l'ai vist ch'aviu pa le scarpe e alura al era propi stran